Irlanda pegua reta kua reta jembiu jaeko <hesitation> inish step jeisupeno jare omboyea retavi <hesitation> colcanon jare pure papa ndie jare tembiu soo jare papa ndie jae jokua reta jaereta ma joukatu jaereta jëtape kua jokua tëtape opikova reta